Ko'om jëx bëk ji'ib padakëp, manzana, ko'o ka'ak jibyë nëpyadakëp, ti'i dun myak ijpyë jibyë padakëp manzana, ka'ak, pera, yë du ji'ib padakë, ko'o ti'i kë këx kabyë jebik ji'ibyë kukëyëp, je'e majokxëp jadun dun kya matëp.